Meyene kake orock, kake orock imigaha, imiga ha yo ke eyen uye onor ugaha onor, kake orock mme gaha yo ke eyen ke onor ugaha onor, ireme awor gba aye onick awe awor sughuren, ye enuck ewe aye onor ugaha onor, mani-nne-kuja, mme onor idangi, mma onor idangi, mma onor idangi utu kake orock ikibba anor, ute ka ke orock nu kana onor, ivai, oven wor ayeni-mme, uweni-ki-irem amin, yene ayemi- mme atteh mmme demi ire, so mma-mme ichi ivai, sughuren mme imark mme right mme orniggi imag iye wor onor gune-mme urem uye nsort amme, nnuck otu wor nnurem iye nsort ame sa kake orock, kake orock mme igaha utu oyo-yo, ka-ke orock mme ikana onor ke edunk igaha edunk, ndeme ke ede-debe, ndimi mbem mme nte awor sughuren kana.